fransini ada biri kaba sheree kabd shere tok bastilede yeden dum amine woni tok guren woni akaa matunda faa tok gureni guya sun dum amineni hashim gugurda kabd amine fransin tam ishia amineni inama wari datinen lila jiraa akama waari daatie amine hujineni lila akchole ishin inama getuu akas nam wolba huji midasu akas gargar fudanif